To’q sariq rang men buni meva bilan bog’layman. Chunki uni o’ylaganimda birinchi hayolimga apelsin keladi. <hesitation> Apelsinning deyarli barcha turlari to’q sariq rangda bo’ladi.